احس اني كنت حكون اسد لانه هو حيوان بري مرة قوي. هو يقولون عنه ملك الغابة، فكنت حختار الاسد عشان هو معروف بقوته وتميزه، وكمان <hesitation> يقدر يتكيف بالظروف الصعبة، وما عليه خطر من مخلوقات اكبر منه، لانه هو اللي يكون مفترس.